أنكر حيوانا رأيته في حياتي من حيث الحجم، كان الفيل من أضخم الحيوانات، أما من أطولها رأيت ظرافة كانت من أطول الحيوانات التي رأيتها على الاطلاق، وكان ذلك بحديقة الحيوانات.